ok so على حسب خبرتي بالمشاوي أهمّ شي لتطلع طيبة لمّا بدنا ن- نشويا بدّا تكون منئوعة أبل بوئت كتير منيح، يعني مسلاً الدجاج مننأعو أبل بي أربع ساعات هيك حسب ما آلتلي أمّي، اللّحمة أبل بست ساعات، وفي لحم <hesitation> في اللّحمة بدّا تكون هبرة و هبرة اللّحمة الحمرا ويكون معا كم شئفة ليّة عجنب وبينخلطو كلُّن سوا وبينحط بهار اللّحمة مع ملح وبتتغطّى بي- بي نايلون وبتنترك ست ساعات تئريباً، والدجاج شي أربع ساعات مسلاً متل الطاووء بيتبّل بي كاتشاب و أو بابربيكا وملح وتوم وشويّة لبن بينترك كمان شي أربع ساعات، <hesitation> واللّحمة إذا مُمكن نحطّا بكيس هيدا الكيس النّايلون ونسكّرو منيح بيكون أحسن، <hesitation> ولمّا بدنا نيجي نشوي نكون النّار حامي كتير كتير منيح الفحم و وبدنا نضل نهوّي كتير منيح وممنوح وممنوع تروح عينّا عنّو أبداً لأنّو مُمكن إذا أكلت <hesitation> لحمة إحترئت بتبطّل طيبة، فا السّر إنّو يطلعو المشاوي طيبين هي تنّئع بالتّوابل تاعيتا أبل الشّوي، الدجاج أبل بأربع ساعات حسب معلمتني أمّي بالنّهاية <laughs> هول مصادر أمّي مش من حدا تاني. وال- <hesitation> اللحمة قبل بست ساعات فا جربي ودوئي انا متأكدة من هالشّي لأنّو جرّبتا أبل وحتّى إذا بدّك تشوي دجاج بعد مش طاووق بس <hesitation> مسل- متل جوانح أو فخاد بدّك تشويُن كمان بدّك تبليُن أو إذا جبتيون من عند ال- اللّحام جاهزين متبّلين خالصين ساعتا فيكي تستعمليون لأنوا هوّ بيكون متبّلُن أبل وام- و مسكّرُن، أمّا إذا انت بدّك اتّبليُن لازم كمان تتركيُن أربع ساعات بالتتبيلة <noise> كرمال يطلع فيُن طعمة بالمشاوي. وكرمال اللّحمة المشويّة السّر هوّ ببهار اللّحمة تاع الشّوي نحن من عن نجيب من عند عطّار كتير طيّب عندوا البهار، فا إذا البهار طيّب بتطلع اللّحمة كتير طيبة كمان.